Haho ma ata suka ya am aum tauwa karna nikome ina suara niko me ihe eu ida rene jaji am tauwa haho ma ite aria lou, lou biar iidama ikoi mata pute am tauwa jadi au tasukaya au mama kalu tasala iteu laku iki ite lalida bai lou lou takota rie lako tarie ite saarakat tito rena hahoma jadi haho ma au sasuka ya haho ma lebe bae ana rii. ana rii sae sapipi. anarii manuapi anarii pepepi tapi haho ma au tasuka ya karna haho ma tabisa ina sandarite isandarite mine kaiteu sartu ite bole haho sa manu lakoaso haho sa malako maningkan sartute baru bisa ternuso iseter duma kali titote ina wewala sana ha musti teuse sowa terweiwe tetar soe terweiwe se tar soe we matai anu ma mata sukaya jadi. jadi haho ma asasukaya jadi lou. lou salaku tendihe naka usu inae haho ma ha lebe bae ana rii aso. ana riie pipe. pipe ma biar au tana upiara sisa sasaa karena pipema ite una reite eka bisa ite una raite hajatan semesa la bisa ai puna ihaala au se apa sala bisa pipe ma tapi haho pea tai bisa haho ma kecuali musea haane musue saa mantae maternia terie tapi kalu iri itema tai bisa iternia haho ma jadi haho ma au sasukayae.